لو بختار بين الطيران الإختفاء اكيد بنختار الطيران، لإنه يعطينا إحساس بالحرية، إكتشاف أماكن جديدة، سواء كانت في السماء أو بعيدة عن حدودنا، لإن الإختفاء يكون مفيد في بعض الأحيان، لكن الطيران يعطينا شعور الحياة والحركة، والإنطلاق وإستكشاف أماكن جديدة الحياة تبطأ ومتعة وإستكشافات ما تنملش.